O zo ho gabu'u yi sian sire pɛ mibin do soro sian mibin <hesitation> ziɛ sɛro sunu mibin bera nɛ mu be we cio mu han mibin bera nɛ mu be han tawɛ'a a o a mara um a besi mɛ han yan mibin utu ma mi bera cruru mibini u tua wiro sian mibin ciza wiro sian mibin ta tasara yan hucu po wɛ han yan bua'a po wɛ don be cruru mi ho gabu'u